Jaji maraga carana pesawat e luttuq pasti engkatu masinana jaji iyero masinana lao i liseri yoloq minyak bangsana bensing fura iseq bensing pasti lo ifatolo pesawat e furana ifatou pesawat e pasti maccenneqni aga ero baling-balinna jaji furana maccenneq ero baling-balinna pasti luttuqni aga ero pesawat e